E'in jaram kala kala wan, gotum velan gotum bo velata. Amma nondem ekam fere fere nam jenawdum hawdata me jenawai. Ata wan jenawdum go uli velgo jenawai bo dodakaman wala saman.